ईरान या देसन लोक हंग्सार चौदसो अवडेचो। जेवण म्हणजे घोर्मेह सब्जी जे तेह लोक मास भाजून सगळी प्रकारेचो भाजी घालतात। आणि स्ट्यू कसो दिसता जो कुफ रुचिक लागत। हाका खावपाक लोक दुसऱ्या देशांतून पासून येता इतलो रुचिक लागत।